Kabing yang harus ini mana'a yang harus ini bisa ini tamu la mete harus mana'a ndia sona ita harus tanu konsep boma ita harus tao neu mamana manaa boma ita tanu undangan yang mana'a boma dekorasi mamanak boe harus tertarik untuk tamu.